A karazagna sampagna: misy fohy de misy lava; sampagna fohy le ataon'olo hoe sampam-pohy zay le izy hoe short <hesitation> <noise> sampagna lava izy le patalon.